जो कुंजेई सिके भी हो तो तेतके चारो ओर धारिया भी ह तो तेतका मतलब या होन कि सा सिके कुनीक नोवोड़ा होन कुकी जो पुराने सिके होन तेत पंडी धारिया ना होन।